Birinchidan jismoniy tayyorgalikimni oshirish uchun muntazam mashqlar qilardim. Yo'nalishni rejalashtirib, qaysi mamlakatlar va hududlar o'tishini aniqlardim. Viza va boshqa zarur hujjatlarni tayyorlardim. Orqa haltamga eng zarur narsalarni joylab, kiyim kechak, oziq ovqat, suv, birinchi yordam qutisi va navigatsiya vositalarini joylardim.